Misy karazagny maro a tsindrin-tsakafo io. Ohatra amizany zô a akondro, de a manga, de a manasa, makoba, vôloboka, peso, de yaourt an de glace kôa. Io an de agnisany tsindrin-tsakafo.